﻿ <noise> Dilai cabu sapa nununi gma cici c'amaza ba dinnan bu ca cighau ghingin ci sina camazan dai, suban ya ghi p'a ya, wuya ca na`awini gwan ca ghi p'aya, cici gma dinnan te ba ca varau, <noise> cada hala yan rahyiya to ghi halakai yan tazi ghingin nununi naza, camaza taba, tana juuwaya <noise> ci ndaka suwau <noise> to di gma sai ca piya cici gwan, cada hala ghi ci ndaka masau, gma ca ndaka hala ghi masakayi'i, ci ndaka hala be ghi din bu fakakhi dai, ci ndaka ga kuza wi be gma, cu itha di fakati ko cu varau cu sinaghi zuza, wuna di nunnuni naza yan zha be ca c'igha c'amaza yan zha be gma cici ya kwa buguza tukwi tukwi, hi ba wema wu ndaka p'uzu, nahyikhizi ma, <noise> ai wuza tuma wa nana ghan kwa tuma hi wi khiyi camazan ba jujuwu, koga irin di tsau fyi ci var ci ndakhi ghi hala tsuwari bu sahyiyai to ca u`ma we`e gma ci nuna tuma caba c'amazan, ci falayı c'amazan ba yan ndaka p'uza, to ko subu halama subu, hala na'i c'amaza, hi ba we hi ndaka p'uzu ghingin ci siniau d'in ghi ci nahyi wi wuyanı. Fulkhi we`e, to ca sika ghidi fulkayi'i gma cici ci sapa`a, caza tuma ghi ragwani ghi hi ndaka ga khirtizu ca kwa varaa yan zha be c`amazana ghani ltha <hesitation> ghi hala yan tahyiyi taza.